Mebjpj dj mebjda tan da bi mu wc bepcw bi etsifi ewimbir kor bi kyjn dj mobckc m'aka da tsetse aban kjse bi mu anadwe kor bi siantsir nye dj sj meda bepcw no do a, mobotum ato m'enyi meehu wiadze nyinaa na mbrj osi cbjyj wc m'enyiwa do cbjyj me fjw pii na mframa so bjfa moho na mbom tsetse aban kjse dze minnyim no mu asjm ntsi mobosuro.